أكثر شيء طريف هو لما حد يسوي مواقف مضحكة مثل <hesitation> لما يحاول يتعلم رقصة جديدة ، ويتلف على الأرض ، لما أحد يرد على السوالف الناس بطريقة غير متوقعة، كمان نيمزوالقصص المضحكة، لكن المشاركة مع الاصدقاء.